سبمرین بولے تو پنڈوبی پنڈوبی کیا کر لیتی بولے تو؟ وہ پانی کے اندر بھی چلے جاتی، باہر بھی چلے جاتی۔ وہ کیسا کرتی بولے تو، پہلے تو اگر اس کے اندر ایک بالسٹ ٹینک بولکو ایک بھگونا بھانڈا رہتا، جیسا سے سمجھ کو لینے کا ایک جگہ رہتی۔ جہاں انہی کیا کرتی، اب بہت سارا پانی بھر لیتی۔ جب بہت سارا پانی بھر لی اپنے اندر تو وہ اندر ڈوب جاتی، کائیں کوں بہت بھاری برکم ہو جاتی، پانی کے اندر ڈوبنے میں مدد ملتی بھی اسے۔ اوپر تیر نہیں کہوا تو تب کیا کر لیتی، جتا بھی پانی ہے اندر وہ سارا باہر چھوڑتی تھی جس کے وجہ سے انہی اوپر آ جاتی۔ اس وجہ سے انہی اندر اور اوپر دونوں جگہ رہ سکتی۔ وہ پنڈوبی اور کیا رہتا سو، اس کا ڈھانچا ویسا بنائے سو رہتا جو اسے اوپر رہنی میں اور اندر جانی میں بہت مدد کرلیتا۔ تو اس لیے اسے برابر سے اوپر اور اندر جانی ہوتا سو۔